<noise> nguur, nguur moom soo déggee ñu ne nguur sax, soo déggee ñu ne nguur sax ñun ñoo tax. <noise> Nguur du taxaw, nguur, nguur ke- nguur du jëmm, soo déggee nguur ñu ni neen la. <noise> Waaw, mbootaay la rek buñ buñ bu bu bu buñ mbootaay la rek bu bu buñ sàkka, <noise> mooy nguur. Kon su paasee loolu nguur benn rek la fi mooy nguuri yàlla, su paasee nguuri yàlla rek benn nguur amul, ndax nguur googu moo nekk nguur boo xam ne kenn falu ko. <noise> Waaye su paasee nguuru yàlla rek, nguur yëpp dañ leen <hesitation> nguur ak buur yëpp dañ leen fal. Waaye nguur benn la, <noise> waaw misaal la rek ñun si kaw adduna fii, <noise> mais nguur, buur fii, waaye benn la rek, mooy nguuri yàlla bi kese moo am. <noise> So fii mom suñ nee develo <hesitation> lan la lan moo waral ba nguur si si yokkute askan, <noise> loolu mooy mbootaay buñ bu buñ buñ buñ buñ sàkka la rek am ñu ko jiite rek. <noise> Waaw, mu am lu bëri loo xam ne ne mu ngi ko ëmba loo xam ne ni ñëpp a ko bokk <noise> kenn ku nekk nag am ñi am lo si yelloo, muy sa àq. <noise> Ku nekk am say yëngu-yëngu, ndax ku ne am na fooy yëngu ak si looy yëngu. <noise> Ñu tànn ay askan nag ñu ñu xam ñoo xam ne nii yàlla leen jagleel <noise> ay ay palaas si si si lu mel noonu, ñu jiite, ñu jiite lu ñëpp bokk rek, kenn ku nekk liy àqam ñoo ñoo ko war a ñoo ko war a mun a xam, <noise> waaye te ñu teg ko si yoon rek, ndax xam comme ni ñu ko waxee rek, xam ko <noise> baax na waaye ak loo lu mun ti nekk ngay deme lu mun ti demee daal jëf bi moo am solo. <noise> Bu fekkee ne yàlla def na yéen askan bi teg nañu leen si palaas, ngeen yelloo ko yàlla yàlla <hesitation> baaxee leen ngeen yo- yelloo yenn palaas askan bi teg leen ci ngeen jiitu mbir, <noise> ñi nekka seen ground daal lépp loo xam ne nii seen àq la seen yellee <hesitation> seen yelleef la, loolu yéen yéen yéen a si yéen ñi ñu jiital yéen loolu pour defal leen ko loolu nekkul loo xam ne ni sax ndimbal la pour que pour yée- <hesitation> nekkul ne dangeen leen a dimbale sax, <noise> ñoom ñoo ko yelloo, ngeen war leen koo jox. <noise> Fi ngeen leen war a taqawu ngeen taxawu leen fa, fi ngeen leen war a, li ngeen war a <hesitation> njëriñ ngeen jëri- ñu <hesitation> ngeen ngeen féete leen fa, lépp lu ñu leen, lu lu lu ñu fa mun a luñ war a mun a am rek seen yelleef la, àq ak yelleef la rek, muy yêfi nguur moom àq ak yelleef la rek, askan bi dundi doomi adama moom. <noise> Si biir nguur àq ak yelleef rek la <noise> nguur moom <noise> li li li war si doomu adama bi te mu bokk si si si si si si askan bi rek war na ko mun a am, nekkul loo xam ne ni yaa ko ko may walla yaa ko koy yaa ko koy jox, moom moo ko moom, dañu ko teg say loxo nga war koo def rek. Waaye yokkute moom, yokkute doomu adama, yokkute réew moom mooy yokkute doomu adama yi rek. Doomu adama yi bu ñu yokkoo <noise> réew mi yokku, bu doomu adama bi yokkuwut <noise> réew mi du yokku. Yokkute moom si doomu adama yi nga koy mun a defee réew mi mu mu feeñ si réew mi, waaye yokkute réew <noise> loolu wax wax wax bu yàqu la rek, yokkute doomu adama moo <noise> waral yokkute réew. <noise>